यीं दुनिया मां, यीं पृथ्वी मां, जो सबसे तेज जानवर चि स्वो चि चीता। आप अंदाजा लगे सकदन कि यो जानवर एक घंटा मां 104 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी सकद। इथ्या तेज जानवर ह्वोंद चीता। तक्खि अगर हम सबसे सुस्त जानवरे बात करदा, जो कछुआ से भी ज्यादा सुस्त चि, स्वो ह्वंद स्लॉथ। यो दक्षिण अमेरिका का जंगलों मां बौंणूं मां पये जंद। यो इथ्या धीमु ह्वंद कि ये ब्वोल्दन कि ये पर कै बार स्यवाल जमि जंदी गात मां।